Cwii martillo jeeⁿ jndye joo yuu nnda̱a̱ nleilꞌueeꞌñe tsꞌaⁿ juunaꞌ martillo jeeⁿ lꞌuenaꞌ nnda̱a̱ nncuaa juunaꞌ naquiiꞌ waaꞌcwii tsꞌaⁿ ee juunaꞌ lꞌuenaꞌ na nncwjaaꞌñe tsꞌaⁿ cwii calawo, juunaꞌ jeeⁿ lꞌueeꞌndye luañe quia na cwilꞌana cwii joo yuu na joona nntyjondyena, jeeⁿ lꞌueeꞌndye juunaꞌ quia na cwitjaaꞌndyena calawo yuu na nlantyjana tsꞌuaajneiⁿ oo quia na cwilꞌana xuljoo yuu na nndueeꞌna teiꞌxcaa sa̱a̱ mati martillo mawilꞌueeꞌñe tsꞌaⁿ na machꞌee tsꞌiaaⁿ ñequio nꞌoom quia na machꞌee cwii ꞌndyootsꞌa, mawilꞌueeꞌñe martillo na macjaaꞌñe calawo quia na machꞌeeⁿ cwii castom, quia na machꞌeeⁿ cwii jnduu, quia na machꞌeeⁿ cwii ventana mawilꞌueeꞌñe juu martillo chaꞌ na nncwjaaꞌñe calawo nꞌoomlcaaꞌ chaꞌ na nntseitjoom joonaꞌ luaaꞌ yuu na jeeⁿ lꞌue cwii martillo.